सहसागर एक असा यंत्र जां स्पेशल्ली पाण्यां रावपां। खातीर उपयोग करतात नौदल फोर्स चढ नि तेंचो। उपयोग करतात तेका अशी लिवरेस् किंवा बटन। अस्तात ते धांबलें की सहसागर फाटी फुडें वायत। आणि ते बटन किंवा लिवरेस् हेल्प करतात।